තැඹිලි පාට ගැන කියද්දි නම් <hesitation> මට ඇත්තටම ඔලුවට එන්නෙ <hesitation> දොඩම් ගෙඩියක් කියන එක. මොකද <hesitation> දොඩම් කන්න මං හරිම ආසයි <hesitation> ලංකාවේ ගොඩක් දොඩම් හොයාගන්නත් තියෙනව <hesitation> නමුත් මම <hesitation> ආස <hesitation> තැඹිලි පාට දොඩම් වලට. මොකද ලංකාවේ ගත්තහම කොළ පාට දොඩනුත් ගොඩක් තියෙනව. ඔය පැණි දොඩම් <hesitation> ඇඹුල් දොඩම් <hesitation> වගේ දොඩම් කොළ පාටින් තමයි තියෙන්නෙ. හැබැයි පිටරටින් ගෙන්වන දොඩම් තියෙනවා ඒක තනිකරම තද රත් <hesitation> තැඹිලි පාටයි. ඒවා හරිම රසයි. ඒක <hesitation> නිකං <hesitation> කන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් <hesitation> අපිට <hesitation> ගොඩක් බීමක් විදිහට හදලා <hesitation> එහෙම බොන්නත් පුළුවන් <hesitation> එතකොට මේ <hesitation> පොඩි ළමයි අතරත් ලංකාවේ ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ කෑමක් තමයි ඔය <hesitation> තැඹිලි පාට දොඩම් කියන එක. මොකද ගොඩක් අය ඒක නිකම් පිටරටින් එන්නේ <hesitation> ඒක <hesitation> හරිම විශේෂ කෑමක් විදිහට තමයි සලකන්නේ. ඉතින් ඒක හින්ද ඒකෙ හරි ලස්සන පොත්තක් තියෙන නිසා තැඹිලි පාට <hesitation> ඒක ඇත්තටම ඔලුවේ මතක හිටල තියෙනවා. <hesitation> පුංචි කාලේ ඉඳන් මේ වෙනකම්ම <hesitation> තැඹිලි පාටයි කියලා කිව්වොත් <hesitation> ඇත්තටම <hesitation> ඉක්මනටම මතකෙට එන්නෙ <hesitation> මේ තැඹිලි පාට දොඩම් ජාතිය තමයි.